Chuni chasen ninth'ila chubanii nthi xr'uana thagu xinthaa se thun gualun see che'e sinche xr'ua sethe guru than ese chujnila yu yela ni tukjan la sen sigala nii cha'ue se tese <noise> ese es.